Izy kôa zah magnagna restaurant a zegny bôkagny, <hesitation> agnisan'ny raha atôko agnatin'ny menu akeo, <hesitation> ra ma- mampalaza agnay ankagny zao, <hesitation> fritin'ôragna, na ataon'olo hoe frity krevety re tsakagnôra. <hesitation> Avake koa o amperahigna ro mazava hely izy e, <hesitation> ravomboma- <hesitation> ravintsomoanga miaraka amin'ny angivy. De agnisan'ny raha mampiavaka ankagny koa o zao <hesitation> laoko miaraka am côcô, zegny koa zao tsara be de zegny de agnisan'ny mba tiako atao agnatign'ny menu.